Oring yakkegunangngi narekko maeloq kiq mannasu mi mannasu bale nennia mannasu kaju narekko pamuttu yakkegunangngi narekko meloq kiq majjenno tello majjenno bale nennia majjeno manuq